Disa besojnë se lumturia e vërtetë arrihet vetëm pasi të kemi njohur vuajtjen, sepse vështirësitë na mësojnë me vlerësue më shumë momentet e lumtura. Vuajtja mund të na bëjë më të vetëdijshëm edhe mirënjohës për gjërat e thjeshta të jetës.